Kalau ayé pribadi itu kégiatan ayé tuh dimalam hari, sholat magrib sélésai sholat magrib ngaji, sétélah itu tadarusan, térus solat isyé ya kembali lagi. Bélajar yaudah istirahat déh

Ayé tuh lebih seneng liburan ke pantai, karena ayé lebih deket ame pantai, tempatnye juga nyaman, indah, pokoknye seneng deh kalo di pantai sampe ngebak kalau di gunung kan ayé jauh, jauh dari tempat jadi kayanye engga terjangkau deh.

Manfaat mitos itu, bagi masyarakat itu é si, sebagian itu. Waktu jaman dulu di kampung ayé itu serem banget, apelagi kalo waktu, jaman pocong itu, pocong, babi ngepet, itu emang bener-bener ade. Itu, kalo malem itu, serem banget kalo udéh dateng itu yang namanye pocong, dulu penangkal nya paké apaan emang, bawang putih, banglé, bawang putih ame anu bambu kuning, itu seperti itu tuh emang bener si.

Jadi kampung ayé tuh ngadain rondé keliling, setiap malém itu 4 orang atau 3 orang tuh jaga jadi bergiliran gantian-gantian. Malam ini 3 orang, malém besok 3 orang, dengan begitu jadinya aman kampung kita

Kalo sekarang itu permasalahannya di lingkungan ayé tuh anak mude jarang yang ngaji kalo duluh anak mudé itu kalo malem pada ngaji. Kalo sekarang engga dié lebih baik maén padé maén gem kebanayakan padé gitu kalo dulu meh padé ngaji kalo udeh malem kalo abis magrib udéh padé ngaji

Kalo di tempat wisata itu aye paling seneng banget kalo pulang tu beli oleh-olehnya buah-buahan.

Ayé tuh pernah nanem pohon kelape, terus pohon jambu kelutuk. Banyak deh.

Kalo menurut ayé tuh, ayé tuh, kita harus menjaga pelestarian lingkungan terutama di utan. Jangan nebang kayu sembarangan takutnya kalo banjir kan susah kita-kita juga. Kita harus menjaga pelestarian hutan itu. Jangan sampe terjadi kebanjiran.

Iya ayé dulu suka banget ama kembang oyong. Itu kembang oyong enak banget itu ditumis. Manis banget.

Dengan kita mengadakan gotong royong atau bekerja bakti kitê harus melestarikan lingkungan yang sehat agar anak muda itu selalu ingin menjaga lingkungannya.

Kalo ngejagé lingkungan itu kita ga mesti dewék-dewék terutama yang deket-deket itu dan pemerintahnya juga harus ikut, harus menjaganya jangan sampe ada kejadian-kejadian yang tidak diinginkan, gitu. Jangan sampe ada maling ada copet ada yang lain deh pokonye biar nyaman dah.

Kalo di kampung ayé tuh kebanyakan orangnyé padê kulih. Kulih harian ada yang kuli nandur, ada yang kuli macul, ada yang kuli méléktor, ada yang kulih nampirin, pokoknya kebanyakan jadi tukang kulih.

kalo ayê tuh tinggalnya pengènnya di kampung ayê sendiri.. karena kan ayê lahir emang di kampung.. ama ayê juga idup di kampung.. yaudah ayê nikmatin aja masa idup ayê di kampung..

karna kan kalo sosial media kan lebih cepet lebih canggih gituloh lebih enak cepet untuk nyampein berita apapun

Tergantung si ada yang lulusan SD, ada yang lulus SMA ada juga yang lulusan SMK, ada juga sih yang sêkolêhnyê, jurusan guru .

Jadi kalo ayémêh kalo mau liburan itu jauh jauh arih ayé ngerencanain ngadain liburan seperti kalo itu paling juga liburan sekolah anak-anak deh paling juga maennyé itu ke laut berenang

ditempat ayé tinggal itu adê dua musim, adê musim panas, adê musim ujan, nah jadi kalo musim panas itu musim timur kalo musim ujan musim barat.

Ya, sangat penting si kalo ngejaga kelestarian lingkungan, itukan menjaga kesehatan juga biar lebih nyaman bersih dan indah.

Nyang jadi ngaruh itu kebanyakan itu anak-anak main gim. Jadi ganggu kesehatannya tuh. Bisa matenye itu rusak.

Kegiatan di lingkungan ayé itu, kebanyakan sehari-harinya itu ada juga yang jualan, ada yang kuli, ada yang nganggur, ada juga yang keliling, macem-macem deh.

Dengan kita menjaga kebersihan biar asri itu kita harus menjaga sering banget itu kerja bakti bersiin lingkungan, sampe-sampeh pade yang pade berserakan itu pade ampar-amparan itu harus kite bersiin dengan nyapu di pel dibakarin biar lebih sehat jadi engga ada nyamuk

Nah kalo kalo, kite kalo mau belanjé nih, kité tuh harus bawa anuan tuh, kantong atau tas biar ngurangin sampeh plastik.

Karna pendidikan itu kan penting. Orang yang berpendidikan ama orang yang gak berpendidikan itu bedê. Kalo orang yang berpendidikan itu kan, maksudnya bèda dêh antara orang yang berpendidikan ama orang yang gak ada pendidikannya. Dari bicaranyê, kemudian dari sopan santunnyê, kemudian kalo lagi ketemu orang. Jadi ibaratnya lebih sopan dêh. Bèda ama orang yang gak ada pendidikannya dari bicaranya juga bedê, dari bertemu orang juga bèdê. Pokoknya bèda dêh antara orang yang berpendidikan ama orang yang gak berpendidikan.

Kalo menurut ayé belajar itu lebih baik mendingan dewékan, lebih efektip. Jadi kite lebih fokus, lebih nyaman gitu dibanding ama bareng-bareng. Kalo bareng-bareng nggak fokus, kebanyakan pada becandè.

Yang jadi masalah itu di jaman sekarang itu kebanyakan main gem onlen jadi anaknya tu sangat terpengaruh. Itu yang jadi masalahnya, udah kayak orang kecanduan.

buah-buahan itu yang sering ayé makan itu karena kan kampungkan adanyé jambu klutuk, terus lagi pisang, ya itu dêh, kalo yang namanyé melon lebaran kan, jarang, paling sewaktu waktu.

Ada Taman Mini.

Kita meh nyiapin, duitnye, terus semuenye, jadi kalo kita ade nyiapin duit mah kan enak kemana juga.